Bijaan yo bége, uhúri yaa, biñaŋ ma yo húri gjimbo go, sosol hembe hee ma tídi hi biñaŋ ma ngi yo lot. Unloti gseli yoo, selu usoli hembe hi ma hi untúm, ño bi ma maman ɓaŋ tina a bgúudi, he ga a mahla. Bjinguru bee bgí gjaabum bàa ma, siimtibijuɓuda beeb gí boobarom bâa ma; Ndi batúm siimtibijuɓuda ngi bjinguru bembe, han gsele, baɓéŧi ham bisamba, bânan wom. Bari waabo ndu ubiiŧa saagu ma ñób a biñaŋ ma, gwom gembe, gii béedi ma binúmiti bo biñaŋ ma. Baa ma gin womi gdu, gmaatinga saagi ma ñóbti bommu a biñaŋ ma, te biñaŋ ma ñiti gi, hala biñaŋ ma nyaayi? Bfere maa ggí, fo biñaŋ ma ga a gwomi gi ma ɓaltaa ggaaj. Gaatu biñaŋ ma, binaŋ ma ñiti gi bisów, bàa beg megesti gi biñaŋ ma bàa begee ttin womgi, binan gi ñaa biñaŋ ma, biñaŋ ma ga wom. Bari han waamu ndu umada mo ɓéeŧi bgo biindi ma de ungi húru mo njali ma unloti gi.